Ñég he, he gí ge ndi ateengi hilli ma nfúr ma waato waati, we amada ma húra. Bbasgo ñég halan hali aber habo, ateengi hi ma mada bbina, aga ma fúr. Hembe aa tti mada gontinena, halan hala aber ma. Fo aŋóode agaa ma doŋ, aga doŋ a teeng hilli ma, wee mmbiiŧa a ñég he.